Ngniti ngnima oo mu la gni ni, laa buu mo ni simbama: buude fuutuma dan nféé sééne dan, buude-buude fuutuma nféé sééne dan nringi bhuumo simbama, di ibantima di kanjima, mu yongu, di nthiocktuma di ibanti. Ghune nringi bhuumo-fa-gnoju-simbama nringi bhuumo.